Nuu teno'o kote tekenda kika kii kanja, taon iin iná o taon iin vilu ha nagaga ini tana xañuani na'a kikana xuan kita uun chakuan inda kuan xakani njana iinda kita o'on iná te vilo kua xataini vindua chí tinia vaxa'a vilu kuia ina kaxituchi atuu manu vilo, konkete vilo yo'o antivite ni vée ya'a yikuan kivite yuan chón otona tenda tenjana kuito uu ina sabana katu katima kuinono ke'e estunio xana tiuja orenjao iin xuteo ole oxteo vete tuix nai ita vite tute nuati no'o kete iin vilu chi kinixachi kinagaña.